यु ता कमाले बात भोत ची पर समणी वालू मेते ब्वन लग्यु वेगु क्या लहजा ची मेते नि पता पर जब हम मेहनत काना अर हम अपरा सारा एफर्ट आपरी जिंदगी पर लगे द्दयान्दा अपरा ऑफिस ते दये दयान्दा अपरा घर ते दये द्दयान्दा फिर कखि न कखि ता सक्सेस मिल ही जांदी ता येमा ता भोत अछि बात ची अर आप ते भी धन्यवाद ची जु मेते प्रमोशन पर धन्यवाद कण लगया छिन।